Wulindi kutse wukayetha mwandi, ngawithe erikusoborera ndeke kundi nabiri somesibwa ndeke nababuthi bayi abanyesirye ekera yethu ngathuli bahi ithwe ngabayira. Omuyira obo yomukonzo, thukahulhawa omwamena ngasathu. E Uganda enu thukahulhawa omwabakonzo, thukabya thwamasokera eisirya e congo, bakathwetha mwabanandi, but ithwebosi generally thuli bayira. Omunandi nomukonzo ithwebosi e general name yethu thuli bayira. So ebyu bikaleka ithwabya ithunatsemire thukowa kwa bindu ebyathukowaku ndeke kundi ithwe thwamabuthwa munabirye, wukabya wukabulya thatha wawu inakubwira athi bwanu, muwithe ahamulhwire. Your back tree ahamulhwire. Ahamulhwire hahanu, ngingye ewethu nye karambi ekyasenda omwarighomboleru rye karambi, omwa bukonzo west constituency, kasese district. Bakabakathubwira eyathulwire thukabya ithulwire e congo eyabaketha mwe DRC omwabulhambu obwekyasenda, e kasaka, ebundighuma, omwakyihughu kyobuthekane So neryo ithwe muthwayisangana ithwamabiribya omo Uganda mwahanu sukulhu wethu ekyihugho kyabyasikyirikyabya ndekeho yibaka esyonyoni sikabya omokyihugho neryo yibakayisangana yibanimwasa Uganda yibasuba ekongo, yibasa Uganda yibasuba ekongo, yithwe thwamayisangana yithwamabibuthira omwa Uganda, neryo thukabya thukabulya eyathulhwere yibabuwa ambu ewenyu yekongo, ewethu yekongo neryo yithwabulya ndeke yithwebanene baneyo neryo omuthoma wethu alye ekongo, omuthomawethu eribya ekongo, omuthoma wethu eribya ekongo yibathubwera ambu bwanu yeyiri abasukulhu wenyu abakeranakera, abamulhwiremu, banu nibasukulhu wenyu abahyaka nenyu mwamabuthira omo Uganda, nabana bwenyu sibisasyakalhahano omo uganda bakisya enda omwebindi bihugho bethu yibanemwebuka bathi ewabu ni uganda kandi ewabu ni congo yibabyabanawithe ekereyabu ngokubatsukire so neryo yithwenga bana babayira omwanawethu werimbere kutsi owokubanza omwazarwa syethu bakawetha mwa Baluku eribya Buluku kyikamayisaya kyithi omwana oyo ababuthwa ababuthi biwe bani abathatha wiwe kwanganabya kwabiriholha omundu mughuma neryo yiwabutha omwana wawu wokubanza yinabyani Omwana oyo akabya Baluku, ithwabutha omwana yane owokubanza kutse owerimbere, inabya ini kambere, ahu kyikamanyisaya kyithi ababuthi bomundu oyo oyuwamabutha omwana oyu akabya inaneho abosi bani, mama wa thatha wawu, thatha wa mama wawu, yamama wa mukalhi wawu, nathatha wa mukalhi wawu, abosi ibanehu bani. Neryu mukabutha omwana wokubanza inabya kambere erimanyisya ambu bamakanya. Nabaluku kyikamanyisaya kyithi ithwamasubyahu omughuma oyuwaghendire, neru ithwabugha thuthi baluku. Abu babana bobulhume. Nethwaghenda okobana bobusika kwetsi abobukalhi. Omwana werimbere, akindibya inimasika nayu ikyikamanyisaya kyithi ababuthi biwe bani ababababuthi bomwana oyu nabu babiri kwabighenda mughuma. Thwamathasyabutha owundi werimbere kutsi owokubanza nayi ithukimwethamu musoki erimanyisya kyithi ababuthi biwe bani nayu bakyinehu nayu abasukulhu womwana oyu abosi bani bakyinehu neryu inabya musokyi nerimanyisathi thwamathasya kanya ekyihanda kyamabiribya kyinene. Neryu ahali masika thukabya thukasubayahu ababirighenda. Ithwathunga omwana owakabiri owobulhume inabya ni Bwambale. Bwambale akasuba ku mwana woku owokubanza Baluku kutse kambere Owakabiri omwabasika nayu akabya ini biira, owakasathu, owobulhumi oyo nimasereka. Masereka awithe amena nawu ngasathu ani, thukathunga maate, ithwathunga <hesitation> tsongo, ithwathunga namaghulinga oyu nimwana owakasathu owobulhume nimena wosi akamanyisaya third born. Ithwathunga omwana owakasathu owobukalhi oyo nikabugho. Kabughu nayu kyikamanyisaya kyithi nayu nimwana owakasathu owobukalhi. Omwana owakani owobulhume akani kule. Erina kule rikalwa omwitsomererya mama wawu eriheka kandi obukule. Kandi kandi omukali kandi abiribya mukule neryu omwana oyu akabya akalwa omwanda niwobullhumi ambu thwanabya thukatsomererya omukali thuthi abibya mukulhe neryu iwabutha kule. Oyo yomwana owakani owobulhume. Omwana wakani wobukalhioyo nayu thukamwethamu Mbambu. Nayu omukali eribya akasibambu wuhekirye obukule neryu inabya akahabira abandu, neryu nayu inabirikalhira okwasyambabu sisasisa. So wamabutha omwana oyo owakani owobukalhi akendibya ini Mbambu, owakathanu owobulhume, nayo akendibya yini Thembo, erimanyisya kyithi abana bwamabutha wunemwibalangira momuwasu neryo yiwabana omwana oyo baketha mwa Thembo, omwana wakathanu owubukalieyathukalhuka yithwe ngabayira abakonzo abanandi yayo thukamulhukawa kathungu erimyanisya erihika ryamabirithunga mwamabirithunga ndeke mwamabiributha ethungu nibutheke omweka esyabayira, nikutheke obwa bayira bamabirithungau omwana omukagha owobulhume bakamwetha mwa Mbusa, Mbusa obothulikuwenda thukanza eriyawizya yolhubuthu lhwabayira oyowamabiributha Mbusa basi, nowumukagha owo bukalhi bakmwetha mwa kyakimwa nayo balhikuwenda bakawizya neryo omwana wumusagyu owobulhume kithalibara oyo syawithe erina ngamathemwathamwa kithalibara nawubu sangyu wobukalhi bakamwetha mwa Nzyabake iwabyawamathasyasiyayo bana bake yiwabuthabungahu neryo yimamwetha mwa Nzybake sithwathunga omwana owomunani owobulhumi thukimwetha ﻿Lyahinda, kutsi mulibanda kutsi endungu neryo owo bukalhi nayunabya kithalibara kutse ndungu amena yinabyatya, wamathasyangore neryo wukathasyasubayaho kandi oko mena owakubanza, kandi yiwabutha Mumbere bethu neryo omundu syalhithasyabutha Bwa- akabya yinamabutha bungahu, neryo yithwe ngabayira thuwithe omundu amabutha ngolhuwasa kutsi abahasa yithwe omwana wukubanza balyasa babiri oyukatsuka eryasa oko kubanza banza thukamwetha mwa Nguru oyo ni- Nguru omwana owokubanza omuhasa, omwana owakabiri omuhasa oyo ni ndobya abye wobukallhi abye wobulhume erina niliwuma nguru kutsi ndobya neru ibwa yithwe ngabayira thulibahayi thwekere okwekyithwa kya mount rwenzori omo western Uganda thwikere omwa Eastern Uga- Eastern Congo omobulhambu obwabakethamu kutsi omwakyitsweka ekyabakethamu Norikivu omwa Congo wamathuronderya omwa congo thulhi omwa Norikivu Western Congo, omwa Uganda thukasanganawa Western Uganda Mount Rwenzori region So thulimu bihanda bisathu, thunawithemu abathwikerenabu Abawesi, Abamba, Batoro, thwabirithahania, thwabiributhira yima thuthiwe eseheno ahangabuyira munabire ingye ngye nayikyayi kihanda nayikyabiryasa nomu central Uganda mwa bethu thukabya thukayesya bomobughwe wethu thukayisangana yithunamulholya ewe- ewethu eka okomuthoma neryo omwana yinakulha yinanasi ngalhi omo central Uganda bethu ewethu ne western Uganda, ewethu nimwesti eastern congo DRC omwa norukivu provence, so yithwe ngabayira kuthukere thutya nerubwa thunawithe ngomukama wethu ngabakonzo Abayira Abanande omukama wethu nangana mubuwa erina kutsi eyehe <hesitation>